Xu̱kúꞌ tsú naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí mixphi rí mundxa̱ꞌjua̱ mi̱jni̱, a̱a̱nꞌ ikhiin tsúꞌkhui̱ ñajúúnꞌ, ñu̱ꞌju̱n má mbáá gi̱nii rá tsú nutháa̱n tsíwíꞌ numuu rí xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ o̱ ñu̱ꞌju̱n tsúꞌkhui̱ rá murí narasngaa̱ maꞌthí, maꞌthí má rí má narasgáa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ ma̱ꞌnii̱, ngaa̱ maꞌthí má tikhu ajngáá mangaa múrí nama̱ñaaꞌ narasngáa̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ na̱tha̱ ikhúún miiꞌ wixphii mixphii xkúꞌ tsúꞌkhui̱ rá ma̱dxawuu̱n khamí ma̱gi̱daꞌ edxu̱u̱ mangaa rí maꞌnii̱. Xúꞌkhui̱ má xu̱wáánꞌ mangaa, xu̱wáánꞌ tsú mixphii rá numuu rí xúmá narasngaa̱ ma̱ꞌnii̱ ikhaa má ríꞌkhui̱ ma̱ꞌnii̱, mú narasgáa̱ maꞌdxawuu̱n, maꞌdxawuu̱n má mangaa, ga̱a̱ꞌ xúꞌkhui̱ e̱yo̱o̱ ini̱ tikhuun xu̱wáánꞌ ikhúún rí murí narasngáa̱ maꞌ maꞌthátsinduwé rá, majuri̱ye̱ꞌ má ñawúu̱nꞌ ngaa̱ maraxi̱i̱nlí maꞌthátsínduwaa̱ꞌ xógí má ríꞌkhui̱ naꞌni tsúú tsú xu̱wáán e̱yo̱o̱ ikhúún. Ga̱a̱ ríꞌkhui̱ na̱tha̱ ikhúún xkhu̱ rá rí mbáx tsú xu̱wáán rá mbá xu̱kúꞌ tsú mixphi ma̱gi̱da̱ꞌ edxu̱u̱ ñajuu̱n. Mangaa má tsúú naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí a̱a̱nnꞌ xu̱kúꞌ tsú mixphii rá, ñajuun wáyú numuu rí wáyú rá, naaꞌ naaꞌ naaꞌ nanimbo̱o̱ rí mi̱ra̱thaa̱n, nakhruaꞌjo̱o̱ rí mi̱ra̱thaa̱n ríndo̱o rí narasngáa̱ xúꞌkhui̱ ini̱ xa̱bu̱ e̱yo̱o̱ ikhúún rindo̱o rí nusngúu̱n rá <hesitation> nani ríi ma̱xájmáguu̱nꞌ gaa̱ naꞌni rí mudxawíi̱ mangaa magóo̱ náa̱ jaꞌyoo rí magóo̱. A̱a̱nꞌ ríꞌkhui̱ naxkhama ikhúún rí xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ ̱ñajuunꞌ, xúꞌkhu̱ má mangaa tsúú akhuáán a̱a̱nꞌ khúwá má i̱ꞌwíín xu̱kúꞌ rá pero ma̱tha̱ jma̱a chímba̱a̱ jma̱a akuáán numuu rí mbáꞌnduꞌ mbá khambáxuu̱n iñajunꞌ tsú akhuáán, <hesitation> náa̱ nuñajuinꞌ rá mbáꞌnduꞌ igóo̱, ñúúꞌ muru̱thiin, ñúúꞌ mugímbóo̱, <hesitation> xógíꞌ ríꞌkhui̱ rá mbáꞌnduꞌ ini̱ xógiꞌ ñajunꞌ rí wáꞌdáa̱ muni̱. <hesitation> Mangaa má xúꞌkhu̱ má tikhuun ñu̱ꞌju̱n e̱yo̱o̱ ikhúún khúwá tikhuun ñu̱ꞌju̱n tsú mbáꞌndu igóó náa̱ nagóó ngaa̱ ríꞌkhui̱ eꞌthá rí nani̱guu̱n rí mambáxuu̱n gaa̱ nundxa̱ꞌjua̱mi̱jni̱ eꞌthá ríꞌkhui̱, eeꞌtha̱ rí ikhúún xúꞌkhui̱ rá numuu rí ndu̱yaa̱ ikháa̱nꞌla rí khúwá tikhuun tsúú natsúu̱n igóó mbáꞌnduꞌ jayuuꞌ náa̱ náa̱ nagóo̱ náa̱ júwé. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rí <hesitation> nuña̱wa̱mi̱jni̱ mangaa náa̱ rí najúwé ráá, nagóo̱ nduyéꞌ rí mu̱phi̱ nduyéꞌ xógíꞌ ríꞌkhui̱. Xúꞌkhu̱ tsúꞌkhui̱ ñajúún xu̱kúꞌ tsú naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí <hesitation> nundxa̱ꞌjua̱ mi̱jna̱ <hesitation> i̱wáá méjánꞌ rá má.